Lul kan nee ɓeri lwe da fofolok kana geem, nne jurana yim, lul kwe na gem aa mi, tin u biyele mi, tin ne shashalau nu gong, tin u biyelemi ti fole nwa, tin uu biyelemi ti nyame nung, tin u biyelemi ti gbome fuu, lul kwe geem shokwe nne ɓeri lwe, min pilita fofolokna nung kana geemi min nele tumi, wan naɓo kung min daba teen male, min teen vee, ni shem, min teen vee, ni shem, nin shem shoti nungha koɓo, lwako ka shem a um a kungha shang, um monshi gbome fuu, um mo kungya yama yo wa liya bana kat- ka tama lomo, ka shong min pii taa fofolok ti lulkwe kana geem ɓo, mii gaa nen twele shong ɓang ni ilim, akwai nyinmi ko dumi ko, kani shamena kina na lana mare shami, na ur na woo rutub <noise> rutub rutub nane shashalau kang nane shashalau kang tina wo kane ii, kpap mwan gereng gereng ɓeya kwe a̱ manan kane ii nunu, tini mana ni taa wa nan biyele kina yo, ne ɓeri lo kimi kani geem a tin nee ɓakwe nu gong, urin pita fofolok kakwe inne jure nunu, lul kana lana pil ta luk fofolok kakwe wa kina nan daa biyele yo, na na wi laka ul biyelen la? to ne ɓeri luk fofolok kakwe kina nunu, warana yim.